<hesitation> ta <hesitation> ó, uj <hesitation> ko'o, ko'o <hesitation> dikiño'o janixhivaxhí jani xhivachi ñó'o, eyokó ja vaxhí en no'da no'o xevaxhí, inkaka inkaka di inkakaja <hesitation> ini naikó jaxhivaichi dikó ñakoján a yomajá nayió ihó noveen dokó maja a ihó, <hesitation> ko ñó'o te ña kojá kajendoka kaxhindó.